أول حاجة خممت فيها هي الغوجالافغ لحمر لي نشوفوه في الإشهارات لي كاينين في الـ <hesitation> المجلات و لا في الـ <hesitation> التيليفون.